<hesitation> Za mandeha mividy sakafo isa- isam-bôlagna indraiky za mandeha mividy sakafo isam-bôlagna, mahalany eo amin'ny fito aligny na sivy aligny eo.